Talavitra de fitaovana mandefa sary izy io, tsy hoe ao anatin'ilay fahitalavitra akory ilay olona no miteny fa avany amina toerana anak'iray de alefa makao amin'ilay fahitalavitra amin'ny alalan'ny fifandraisana ampitain-davitra.